<noise> जिरेटर एक ठंडी मशीन होली। यो अंदर रखी चीज ठंडी और ताजी राखदी। मशीन म गैस होली जैं स गर्मी बाहर निकल जालु और ठंड अंदर आ जालु। खाना खराब ना होलु।